Mitendry gitara zao ai tiatiako ianaragna, <hesitation> par rapport amina mitendry piano, <hesitation> satria zao gitara zao boka ai <hesitation> maîvagna hely ai de igny zô anô kô mahay mitendry anigny ai afaka oentinô magnaraka anô ami tany jiaby ombanô, fa kô <hesitation> piano ai, <hesitation> somary mavesatra be de sarotsarôhatra ihany zegny mitôndra anigny ami tany jiaby ombanô agny donc a le ihany ôhatra oe mianatra mitendry gitara de <hesitation> mba maivamaivagna kokoa de <hesitation> afaka magnaraka anô fogna igny.